Tjiuña kixi tjiankua ku jña kixíi ku jña suseya nde kuacha ma ña'a tjiuña ijin jña kutúuya nde kuacha nda ña'a nga tjiuña ña'á ku jña kixisande ma ijin nitsjungui xiné ku chitka chjabe ku tiba tkue k'ia michyiya ku ma b'ejun niñuñá tsa ngújíña najmi chinende ku tumá kuikua minchyare naxa ku- ku s'ae batené'yu ninguineninguinerende chitkáa ku s'ae k'ia tji nguije kui jña ku minchyare naxachi ku k'ia chjujun niñuñá tsanga najmíña xi chine ku nda chine kuacha ña'á tse'e tjiuña suse tuku kuacha machjen tse'e tsanga najmíña xi chine ja tuku kui ma fanchyú niñuña ku ja já fajenña niñuñá nga kuacha ayi ku tjiuña jñakutúusajande ja má minchyare tsa xuku kandú minchyare tsa kandu tjioya tsa nxuku kandu xandaya ku tuxi bajó ma kandúu ku nda chine tsjuare sijen nguisa kuacha jña kixíi tuku kuacha ma minchyare kandu xandaya kandu chingaya tu mí kandu xi tjinde ku kui xi ma minchyare jña kixíi tjiuña aníi nguije kuikua ku nad chine ijin najmi xi chinéende xi tsinda xuta nima ayi kuacha ngajni jin nga bichijnijíin ja kuitse najmi tjin nanguijni ku ja kuatsecha xuku kui xi 'ñu'tajnijin kun tsanga najmí kui najminde ja sijenjí ma sijenjí tsa ndajña tjinri masijenjí tsa kandúu tjinindae ku nga tjinre jñasa ku nda chine nguije tu'ya xi kuacha tsindá najmi